Samy manana ny mahasamy hafa soavaly sy ny ampondra. Ny soavaly dia matanjatanjaka kokoa miery miazakazaka raha hoentina miazakazaka fa avoavo kokoa izy amin'ny habeany, ny ampondra indray a dia mafimafy kokoa zany hoe performant kokoa izy raha ampitondraina entana mihoatra ny soavaly.